أول شي بيكون سؤالي شنو الي اكتشفك من الشخص الي اكتشفك شنو أفضل عمل فني سويته في حياتك ومع من تبغي تشتغل يعني في المستقبل من النجم اللي تبغي تشتغل وعاه وياه يعني ويكون عمل مشترك عمل مفاجئ هل في أخبار؟